<hesitation> Nyowe omu kasheeshe, itwe Abakiga kangambire itwe Abakiga turakunda kurya ebitakuri, turakunda kurya ebitakuri mbwenu omu kasheeshe naayebonera ekitakuri kyangye <hesitation> konka kiraba kinda mbe nyineho ekyokunywisa mbwenu naaba naabona ekitakuri, nkabona n'amate gangye nkanywisa ekitakuri kyangye aho ndahurira naashemererwa ndabikunda munonga munonga. Ekindi eki ndakunda kurya omu kasheeshe, ndakunda akatogo aah bantumwe akatogo, akatogo k'ebitookye birimu ebinyoobwa akato neemere ndungi munonga mononga ey'akasheeshe aho orateeka akatogo kaawe karungi ositame okaryegye omu kasheeshe oineho ekyokurya kirikufukiirira <hesitation> ebyo bintu ebyo bibiri nibyo ndakunda kurya gye omu kasheeshe nkahurira naashemererwa munonga naanye nkagyenda nkaza kukora emirimo yangye, <hesitation> ebyo ebintu nibyo ndarya byonka ndaba ndagyenda kukora emirimo yangye